أقدم هواية عندي هي الرسم بدأت بممارستها في المدرسة كانوا يطلبون مننا إننا نرسم أشياء بسيطة <hesitation> زي الشجرة أو <hesitation> الجبال أو قلم أو ساعة فبهاي الطريقة بدأت ممارستي لها وطورت <hesitation> أدواتي وصرت أرسم باحترافية حالياً وأستخدم أكثر شي أقلام الرصاص.